أحب الأطعمة المالحة، أحب الموالح خصوصًا إذ كانت معبية بهارات وتوابل ومعبية طعم، <noise> والأطباق الرئيسية الدسمة، أحبها الحارة الحامضة كلها أطعمة مفضلة عندي. <noise>